Tulakal a' b'a'alche' yan b'aje'laj ti tulakal kito'on b'ay b'ay kito'on <noise> kuyiyu kuyu'yikoo' b'a'ax b'el uka'aj tzi uchuy uchiloo' ti'ij la'ayti'.